A-e formigoe ghe piaxe construî i nii sotta a-e prie, e miage, into zerbo, dove son protette. Fan de gallerie sotta tæra dove ghe son atri nii ciù piccin dove se accobbian e fan comme creuse longhe pe fâ arrivâ äia e sciortî pe piggiâ da mangiâ e ghe son de operäie, e regiñe e i mascci.